Áh toi tsá kó la toi cha mü éh ko gi tsá puo fut bol áh joh ko gi tsa laig cha mü pero laig ni cuain lai li sein ná kó gi tsá basquet cuo tsá óho taig gi tsai tsá cuo óho kó ko tsa basquet éh ai có tsá fut có shiu pe laih shiu cóh íh fut pe laih kó gi tzá basquet ko tai gi tsai tsá cuo óh có basquet lau náh tai gi tsaí có fut sá muo ngo já có áh shia fu záh muo laig oh záh muo ca muo jih nain muo tsai bá muo cai ná muo loih pe laig, laig pues la oh laig záh muo laig tsá záh muo ka muo tsájo laig áh jo tai gi chai.